Folo amby zato, roapolo amby zato, telopolo amby zato, efapolo amby zato, limampolo amby zato, enimpolo amby zato, fitopolo amby zato, valopolo amby zato, sivampolo amby zato, roanjato.